آخر مغامرة سويتها مع أصحابي هي تسلق الجبال، والموظوع كان صعب كثير ولكن كان ممتعة جدا جدا، لأن هذي أول نوع من المغامرات الخطرة إللي أسويها في حياتي، وكانت نوعا من الأمانة كانت مغامرة سلسة جدا وممتعة وسريعة.